Ariisi obho ami na keloey ogh ughiighu amaadi ku marumiaghu akiighuuy tari ubaru bhinyo amiin ezo aghudum odi epar epa kele ama adua aghi asi egbolom oolo kesi kesi amuum but eedi tetweni emiin ti bari uwia bhu usai notenom. Epa kele bho aar lo eedi iloghom poghi ozei ina oburogh oba ina orol omoor orol ogher ipa pa aghudum eedi te pa because eedi idi ti barubhiiny. Amem ami na agba na nogho rooy mariisi pabho aami ughi o odogha kezo bho ami na gbayogh iben pezo adol aroiy idi. Kamem ami uru udigh tookobhghian arum unu o mamem uru ubhin zami ughi usi kaami ke mobhibh eenu ami o! Pezo emararoiyobho aregh asi emararoiyo naru mobho keebhakele ibarubhiny o ka auny aroiy idi eebha. Awuny rooy iditeebh kele: ana tuan oghi osi tariisi pa ponon aar lo ana tamiin oolo para agala mete ekeiy no odion obhiny obho. Aseghe asi moyiin esi, oosaar idi totu obhiiny o ibaal kezo bho abalala kedio idigh okpo lo ami urol umiin tepa kesiibha ekona aruuu nedighi ghani zami mo soor tobhiiny Ibarigidigia lo ipa bho aroiy ezira odual ne kol gha ma ru udumu. Then nikpere arooy kedio ara asalaan eedi idi sagh anaga saghanaga ara ibile aroy kedio amem ipel idigh tamuum o, temute kepa ikunughi obhiiyo pu nemologh hihihi yaya yu ya ya yu ihihihi pune mologh pidigh arooy udiighu tepa. But teebhakele okpolo lo idi kua iilooyogh. Ana aghi amiin ubil, ubil epakele na arubil eebhakele akere kere odi. Obakabho idi teebha no obakabho idi tepakele akere kere odi ihen oome esi obho ezobho eedi arumuum abobh o kezo kezo lo ana ubaal ezobho ana ki atol tepa mizal aala niraar aala pana onar obil. Aaar obho adighi o keeghe ooma eekpa esi obho eedu amuum abobh abobh because amuum o amuum abobh. Kesi kesi olo odi tesiopobho amuum abobh peso aami ughi umiin ezo aroiy ipabho idi. So ana aru moiy olo ana ologho mio muum aroiy amunu obho ipinio zina eghi epa kepa kana ki mo va ekarar? ami urele ughi usi tesiolo no bo madighi niogbeeleiy ezobho nakel kua ana omiinio mooy kedio adio bho aghul asi tobo esugho na adiobh asuo mo si ta diobu noyiin asuo aroiy musa tadighi o nebo madighi kiti kiti kiti kiti no bo ma digh obho Ana kol hen obho pa adighi olo akra adighi amen asokia asi to ba annya aseghe tiraar mosi tinya mosi toogh kooy kooy naadua ana miin umu mooy tadighio. Amem ami ughi usi urugheel pa abrubolol ami ighol oiy odi esi opo bha ana ughio ana aloghon esio kedio ami ughol eli adighi dio poomedi igheel regh irol imologh. kedio ami nghol eena emologh ekaraar pedi ighol onon aduna uminagha maghi opodikwa adighi obouolo. Ana ughi usi o kana udey ni arol dele de moyiin esi arol birim, marario ana kumiin oiy lo ebhugh eena olo naabho lo ana ku miin tesiopo. Opo adighi ageiy arooyio opo adighi obo ulo ana omiinio aghol adighiobho odi tegum edum meti ologhi eghana amiin aghol em atuan teebha kaami ughol eh eh ema otuanio peedighol opo ageiy adighi dio so eedi nedighi okenya umor ami na loghom kedio okenya umor ami arol ale aghol izalezira benaau udi teebha kedio ana ubokia na ki tidigh ara dighi lidi kua teebhugh ezira ana miin gha ma dighi olo odikua siseiy bele morol oreleyogh ara arele ipa bho oghiiy tatiisi lidikua kedio ami ughol eeh ana ki amoghon maar aneghe moghi omiin na amem ana aghi moghi asi tema ana agba anogho roiy akol tesi obho ami ughi o iibha po okpo ami urele ughi usi mova obaraka iibha pokpo lo ami umiinogh metieebugh ipabho meti ibarumuum tibarubhinyobho